में घर पे कसरत करना पसंद करहु काहे। की मोके अकेले कसरत करे में ज्यादा अच्छा लगेल। मोर जिम के पैसा भी बचहि अउ। मोके कुछ अलग से खाये बर भी नही लेना पड़ही।